अ, बिल्कुल। सउदी अरबऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू निज। सउदी अरबऊ इतिहास प्राचीन सभ्यताओंस जुडेडे तो, हजू पंग सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थाज़ रंग दीलमुन दू। हालांकि, आधुनिक सउदी अरबऊ नींव अट्ठहारहवीं शताब्दीऊ मुहम्मद बिन सउद द्वारा ताता तो, जूस वाहाबी आंदोलन के साथ मिलेले शक्तिशाली राज्य की स्थापना लानोग।